Ny raha indesiko voalohañy zañy da fitaova mpiadia mba afahako miaro teña no ohatsy misy biby tampoky za- ñy ny añala añy. Mañaraky añizay minday brike ko zaho mba ahafahako mameloña afo zañy mba hiñanako hañi. No mbô misy afaky ndesiko koa minday zay afaky atoria koa zaho hatoriako soa no fa añala añy.